Iyato <hesitation> caraku bissai baju to <hesitation> <hesitation> pertama to u rendam jolo, mani tu kupakeang sabung, mane ntu kusikai, mani dibilas, mani dailbui. Tujunna pakeanku kubissai seminggu to pitu. Iyato <hesitation> <hesitation> kendalaku bissai baju ke <hesitation> <hesitation> musim urang to, tae na maboto baju urang tarruki.